मायक्रोवेवन फ्रोज़न मील समाज अंका तयार करपाक जाया असतां जाल्यार अंका पहली ता फ्रीजन सून भायर काडुं ता बरा आसा जाल्यार बागुंग जाया। आणि मगेर ता कितक्या टेम्परेचर चेर दोनवुंग जाया ता थोरों आमी ता मायक्रोवेवन घालुं जाया आणी टाइमिंग सेट करून जयी आणि मगेर ता रेडी जातला ऑटोमॅटिक।